लस्त् थिन्ग् मोजुन्तु खैसेलु इस् बुत्तेर् छिच्केन्। एतु बोन्व होइ, फिर्स्त् सोते अमे बिलहि तु अरु जोलुकिअ प्लुस् कि गोये जे एतु पियन्स् तु भजिगेने। स्लिघ्त्ल्य् भजिगेने, तते ओदत् नि मोक्सिम् मोक् मसल दिनरि तिकेने, तते मिक्सिक् पिसिल् होइ, उर कुमल् बोइलो। लिके पोगोत् कुमल् तरर् पिसोत्, एतु जुन्तु सकोनि असे सकोनि तिबि, सकि केने जुन्तु मने सोफ्त् जुन्तु ग्रव्य् तु उलबो। एतु ग्रव्य् तु एक्सरे थोइ दिम्, तरर् पिसोत् नेक्स्त् तहि बो छिच्केन् तु, छिच्केन् तु फ्र्य् कोरिलोम्, हल्कज फ्र्य् कोरिलोम्। त फ्र्य् कोदि केने नि मोक्सिम् मोक् दि, थेन् अफ्तेर् थत् जुन्तु ग्रव्य् तु असे ग्रव्य् तु तेलोद्। दिरेच्त् मने पिसुमल् मसल लोगत् दिकेने, तबन् कोदो दिकेने, प्लुस् च्रेअम्, बुत्तेर्, अन के मिक्स् कोदि, दिल्ने, इत् विल्ल् बे बुत्तेर् छिच्केन्।